me tu wo, me̠ re̠ gwo̠lo̠ no̠ me re ru eware uwou me̠, me̠ ne̠ fo̠ro̠ eho me̠, me̠ re̠ woze̠ imidhe me̠, me re hwere otovwou me̠, mere ruere uwou me̠ fi ho̠ fuafo so tha ohwo je̠ nyaze o̠ re̠ ne̠ no̠ ohwo, ho̠ o̠ rro̠ uwou nana ohwo fuafo oware kpobi no̠ me̠ sarru no̠ uwou na je̠ fo, no̠ emam o̠ eware e̠ je̠ nyoze, ere one̠ re̠ gwo̠lo̠ no̠ me re ru uwou me̠ fiho̠ me re ru uwou me̠fi ho̠ gbegbe he, uware kpobi no̠ o̠ sai wha ugho se ome̠ oye me re ru, oke kpobi no̠ me̠ rho̠ evao ubou na me re ru uwou ine̠ fiho̠ fuafo, me re ru uwou me̠ fiho̠ gbegbe he me re ru uwou me re ru uwou me̠ fiho̠ gbegbe he me re ru uwoo mere ru uwou me̠e̠e̠e̠e̠e̠e̠e̠fi ho̠ no̠ ahwo a te̠ we̠ rie̠, a ye we̠ uwa na a re lele ome̠ gbo̠gbo̠ ave ule ome lu ituo ai iluo no mere lu eva o oke no me tero okeno mete ro uwo me me remember te ro uwo me me re lu uwo me fio gbe gbe he mere lu gbo gho me re ghale uwo me meri eware kpobi ne ro uwo na oma mo uwo uwo na ore fua fo ori ziebzi eri owari no me gwolo no me re lu ahwo kpobi noba nya bru ome ze are wo oghole mi ome are wo ufuoma mi ome eri mere lu kifio no me gwolo eware fua to me gholo eware gbe gbe gbe he me gwolo eware no ere gwa eyoma zi he me gwolo eware no lre luo eware farie farie he